Aotra, zato, roan-jato, telon-jato, efa-jato, diman-jato, eñin-jato, fiton-jato, valon-jato, sivan-jato, arivo, zato sy arivo, roan-jato sy arivo.